إلى كانت عندي تلاتة سوايع خاوية عندي فنهار غنفضل ناخذ ساعة ندير فيها الرياضة أو نص ساعة ناكل فيها مزيان أو نص ساعة خرى نݣلس نتفرج أو ساعة نݣلس فيها نرتاح فيها أو نتصنت لعظامي